Pues za nare riugëckia pacënci’a rathe cualquier th señ gieñnu ah, siempre pacëncipa ni gunyud danunu, pacënci pa rathe th cos ni chi ni reva rathe th cos ni-ni rchich danunu gula nirtubia danunu rcasnu giob gackni per xliaza giobnu xliaza, ni ni rnirava nú pacënciva, pacënci gapu la th buny, pacënci gapu la th cualquier th xini, chi pur ini bsian dios la pacëncite per gunva sellar lara buni per queity ru, queity giub dini ginizanu va, pacënci gap ni th raxini ah, cos ni sackan gani numa pacëncicun chilaz ni, chi’qui gun gun ga dios yud danun va, dios ga ni su par danun, queity danusidinuni com dios ni bzan la pacëncipar, ginini, lava ni bzan va gixiu ni gëxlyw, la va ni bzan va ni xina gun ni xina, siempre niza th buny ny nxich ah sunva gan giackdoh ni ¿chicuen? Porque lava pacënci ni nava chi ni ven va gan giiackdoni, ze ni slua nare, pacënci dis yáp lara ni xi cos.